Neybwi'it bujëp kuwi'it dun na na na namë wëdi'itëp kaptotyë ko'o dun ma'a nëmë nëkxëp i'ixpë epë kap jedunyoy tyekëy pues oy jaduyë në xët'sëwayn xat'sayn yunk wat'sam jedun pero ko'o wi'it ayoy nyëkë tëkë jet'së bodaym jebaym o ku'u wop wopyëwayn para que we'en jedun wyach xët'sëwayn.